Koà aminàka edy zen̈y tokony tsisy fetrany feky zen̈y fahalalan̈a maneho hevitry fôtony zen̈y zen̈y maha olombelon̈o ny olombelon̈o. Abôkà eo amin'zay olo bôkà samy amin'ny hevitrinany, avy iô tokony mifampitandren̈y ndraiky mifankahazo koran̈a zen̈y. Tsy voatery arahan̈a zen̈y hevitry fa afaka man̈aboaka hevitry fo amin'ny lera jiàby tiany hivolan̈ana.